Velaquí sí que m'avíu. Primeru me desenreu con un veleru pol Mediterrániu, un ponel, d'Altea a Ibiza, o d'Alicanti a Mallorca i ya si me veu sueltu pos ya me piensu de dal el saltu pa cruzal tol Atlánticu. Porque no es liquiamenti custión de tol'augua i los avíus que nessecitas sino que tamién devis de tenel la cabeça aprepará pa aguantal dos mesis en sin vel tierra denguna porque si no...